يا صديقي لو اخترت بين الفضاء والمحيط بصراحة أنا راح أختار الفضاء، ليش؟ لإنه يجذبني أكثر لإنه عالم كبير ومجهول وبعدين فيه أسرار كتير نبي نكتشفها فيه، أما المحيط رغم إنه جميل بس فيه مخاطر أكثر وأنا شخصياً أحب ال <hesitation> ما أحب المغامرات الخطيرة، وأحب الابتعاد عن الخطر عمتًا يعني.